Samby mana ty drala laniny amy hofatrano ty olo aminay atoy. Satria io zany miankina amy trano ipetrahanao avao. Manahaky gn'ahy zao, gn'anakahy zao roa hetsy ty drala laniko amy hofatrano isambola.